Ireto aby ireo biby miisa folo milahatra arakarakan'ny lehibeany: voalohany vitsika, kankana, valala, angidina, vorona, alika, liona, atsantsa, ampondra ary farany trozona.